To <noise> banɔ bə gun digəniyo bə gun a lɔ betiyo bəna bəno dʊʊmɔ, dʊʊmo nəngo a təl bəm jʊni dʊʊmo a gun nʊng bənle nəngo nʊng bənle bə maa ba dʊli betɔ gə be bə ta dul bənɔ beka bə yaale bə jəlale bə maaka kilanle, kabɔ yale jəlale mʊ bwesən gwiilo tiyale, kan yale jəlale bwesən ya bolale daani a bʊmbɨ dʊʊmo nʊng bən dəng dəng dəng jʊni bə bwangtənle mʊ kal bwesən mʊn gunle. <noise> Na bə gun bə yəlam bayiləmlei to nəngɔ bə shule a yoli bə shule a kuul bənɔ dʊʊmo bə shule na bən nabɔ tɨ twamole <noise> wula twamɔ le dʊʊmɔ ya doule, <hesitation> kiyole kiyo bəmle dəngdəng doubəmle bə maa jʊni nyo maa jʊni nyo maa jʊni nyo kabɔ yale ya <hesitation> gʊbka ƙalle, kabɔ yale yabɔ tuwolkale, kabɔ yale yabɔ maaka jʊnile dʊʊmɔ jəg bəm dəng dəng kiyo bəm kəlole nən nyiyo dadiya də kiyo bəmle nʊng bənle yadda <noise> bə yɔle yabɔ jʊng twamle fəleni tɔtwam shule nən bən a tɔtwam fəlen. Na bʊge nʊni bɨɨ gə be yobɔ jʊnka bʊgemole nʊni a swɨ bʊge a tal dweyen a maam maaji be yɔ ya tika kalmo yɔtən nən kumɓil naa tal a mʊni kilamo sai a be təgən a ba tikan. <noise> Bekan yale ya suwale mou jʊni nyi swɨ bʊto mʊno, babu dʊʊmo suwa bənle be yɔbə bwangkale dəng dəng. Be nyim nʊni a kəga muniyo, nʊni a kəga mʊni bwangtən bwangəm nəngɔ nʊ <hesitation> gʊne sa yɔ nəni, nəngɔ nə dʊʊgi. Nəngɔ suwan kəl nyanle <hesitation> nəngɔ jəg mʊn jʊni jəgənle, dʊʊmo ga beka bə yale yabɔ bolale nən kwan nan gun mʊ bwayili mʊ saa nɔɔli, be dəng daani a bʊm bʊmi lɔni a bʊm bʊmi dii sən yɔ sən saa bwenɔligo wo yɔ daa doulale na mʊ yɔ daa doulale dʊʊgɔ suwalegɔ ɔ dəng dəng gə nya bwe. To nan gwitəga daa doula gə to gə <hesitation> tikan tikan maa mʊn maa tikalɨ kanga wʊni mʊn bwesəni suwa bənle gɔ kabɔ yale yabɔ gwilo təmle nən kwan be yabɔ yɔ yabɔ jəkka yʊlanle yabɔ yɔle yo yo yɔle yo yo, nan kɨl mo jel kɨlolei gə be bə yɔ yo yo ka yale kwɨl kwamo win swarnən, be jə yɔle yo yo jəbɔ fwalmo. Nan daa doula yɔi saa fwalmo ni ywanle daa doulai ywan wo. Dʊʊmo gə kiyobəm nyo, beka bə yale yabɔ bwankale <hesitation> yabɔ manaka gʊbka kelle. Ka yale doule lɔ kɨla moi, kɨla mo ko gənanɔ we dweyen na nɔɔli dweyeni kan <noise> saale dou lɔgɔ, kan doule lɔgənɔ. Ka yale suwanga dutole, nan jel a nyani nuwoni na sɔla kuləni nuwo ku mʊnle nə kila mʊ ku mʊnle. To kan yale yan dou lɔ kila mʊile. Kan doule jə kila mʊi, <noise> jə kilamo mun douyo a bʊmbɔ. Tɔ jʊgo nyiyo <hesitation> nə Kwaamai kwaamagɔ dəngəle, jʊni mʊn dəngle nyi na jel a be nyaniyo na mu kɨlabi sai <hesitation> miso mu miso mu miso mu kanne. Sai n lelam kabə yale yabɔ dabka jele nən kwan. Bwabkale dəng dəng kan doule <noise> lɔ kɨla mʊi kan doule lɔ kan doule jə nəli na bə yɔ kuuli to jʊni mʊ maayo na mʊniyo dəng dəng nan guni betitəgɔ tɔtwan mʊnɔ gəm feka feka jʊni mʊ nya wo mʊn be nəniyo nəngɔ nʊ <hesitation> yanle mʊn nʊng betilɔ mʊile <noise> disa tikansən ya lɔ nyani. Dʊʊmɔ gun tʊng bən gɔ beka bə yale <hesitation> bə yəlam nəbni bə yəlam nyuwa jə joule gɔ mu mi mu nən jel sɔ mʊn yabɔ dul a maaji, mʊ yabɔ <noise> maabɔ maaji mu bwangbɔ nəbogəm a kuul, mu maabɔ kaa jəl dʊʊmɔ migə jəlale sam, migə jəlale gə be yabɔ jəlale bə ta maajiga kwam sosai. Na bwenɔɔlini kanga kwami to dəng bwenɔɔlini kanga kwami gə be saa. Kayale sala nɔɔtəmole nən kwan miso tikanle. <noise> Dʊʊmɔ gə suwa bən nyo gə be yo dəngle dəng dəng dəng daani a bʊm bʊmi nan twam mʊ jʊngle be dəng daani bʊm bʊmi sən jʊng twam muno wo feka amfani muno a bʊm bʊmi kamar yadda wʊni dʊʊmɔ gun də maaleyo nəngo jou bəmle, mam bʊge də be lɔ bʊge bekan jəlale <noise> bwamtə bʊge wo dʊʊ <hesitation> nʊni a girmeni. Be bwangtən dʊʊ nən dʊʊ nən dʊʊ bə yɨ nən nya nən nya nən nya nən nya, nən kal nən kal nən kal nən kal <hesitation> jʊ dʊʊmɔ gɔ shookbənle gə beka bə maale kan yale suwale mʊun nyo, nan dʊʊ a daai, ko mun jə nam nəngɔ mun be mʊn təga dʊʊi ben nəngən namgɔ. Mana jəl a nyani nan bwa a nyani ko jəl a nyani dʊʊni ba nyani nəngɔ tilo ma tikalile, so bekan dangle dʊʊni nəngən, <noise> naa nɔɔli a nya jəl dweyen nəngo <hesitation> n buwa nya nəngɔ mu ka buwagɔ nəngo mu nya wukumi mun tai be ni nɔɔligo na gən kan jale, <hesitation> kan jale ko na mu saa nɔɔli dwiyen na ja be nən na nən bula mʊi to ketəlam muno be jə yɨ jə kiyo jʊni a bʊm ja maale jə maa. To dʊʊmɔ suwan <noise> bən dəng dəng gə beka bə yale yabɔ fabkale kan fale kilamɔ, ka fale kilamɔ, nan fa kilamɔi to gə namfəng maa jəl a nyani nuwoni dəngle. Dʊʊmɔ gə nə bən kelni nyo gə be yɔbɔ bwangkale dəng dəng dəng dəng ka bə yale yɔbɔ sukole. To suwan bənle, nəngɔ jə suwan le takgɔ nan be daa dəbəi, be saa nəl nʊni mun nyim mun jəla jəbɔ gəi sə ba tikan sa dəngkan jʊgɔ <hesitation> kan jəlale mo mʊn maa jəle kwamo win swar, nan n fə nən jəli nuwoni suwalegɔ wui. Na mou maa jəle a bʊm bʊmi saa kaa fwalmo kaa fwalmo ni a bʊm bʊmi təgəni, jəla jəbɔ mʊi, jə be bajə yɨ jə kiyo kelgɔ dakini. To na kɔ jʊni wo tikanle sa tikan. Kan jəlale maa jəle kwamo win. Jou wo jəli mɔ mun maa kwamɔ, wo jəli mɔ mʊn maa nən kwan mʊn wo jəli miso mʊn suwa nəle, a bʊmbɔ n tʊl. N na mou swɨ bʊgei ko yul ko me be saa fwalmo wʊni mʊ bʊm bʊm be mo yile jə kiyo kele jəbɔgi jə ja jəjalən jəbɔgo, to sai suwan na mu fə golalei sai suwangɔ jʊni bekan maale nyo, jʊni nyi kan maale nyo, jʊni nyi kan maale nyo, gə ben bwangtən kelole dəng ɗəng, dou kelole dəng ɗəng dəng. To dʊʊmo a yi nyo nəngɔ a mʊʊ lɔ a yɨ nyo nəngɔ a murka duli dʊʊmɔ a yɨ nyo nəngɔ ja nya fatəmi. To ko na mou jel kun dwiyen be jə yɔ dəng dəng jeno, də bwangkale dəng dəng kan jəlale mou mʊ yɔ kwamo win swar na sɔlaa kuləni nuwoni kuumɔnle. Dʊʊmo suwa bən nyo gə be yɔbo nyuwakalei, shawaragɔ dʊʊmo nə bənle be kabo bəlakale kabɔ bəlakale. Kan jəla mou mʊn maajəl kamo win swar mo muno nyimbʊr, muno muʊ nəngən, mɔ muno munə jʊni nyo, mɔ muno munə jʊni nyo. Mi wo dʊʊmɔ suwa bənbɔ nyo. Gə bə murka dul bə yɔ yɔm dakini, yɔm dəng dəng, yi dakini, kiyo kel dakini. Nan kel a bwa bwai joubka kiyo təgo jəbɔ kətalam munɔ <noise> a lɔ, to naa kiyo jəbɔ ketəlam muno a lɔi shike nan <noise> a yɨ təgɔ naa jʊni ja suwan gən maai nəngo jʊ mun maalei. Kan jəlale mɔ mun dou kel kwamɔ win swar sisən ja kəga nən, kan suwale mo muno nyitəm muno kwam a su. Kan suwale mɔ munoo nyatəm muno a kwam a su, muno lɔngɔ a kwam a su, n bəla kambo babu. Kona mu nən lɔ mu nən jəl lokaci ni shenagɔ maa shenai be tika kabɔ, be tika kan bəlale kabɔ be maa tikali dou nyo ni nʊni, dou nyo ni nʊni, dou nyo ni nʊni tikali to <hesitation> mun kole n ta lɔgɔ, nəmo mun ta lɔgi to nəb dʊʊmo a ta lɔgɔ nyo nən nɔɔtəmgən gaba ɗaya <hesitation> kabo jəle yabɔ doubka lɔle mu kole mɔ nɔɔla kela mɔi mun saa saa dʊʊmo. Jəlabɔ, dʊʊmɔ. Jəlabɔ. Na nəl a you jem nɔɔli nən kwan daa jeni to nəngɔ jə bwangtən tijen na jə nya daa jini jə you. To dʊʊmo gə maa nyo, dʊʊmoo a yɨ nyo dɨgən ko n kilang kənko jə gabkale kan doue jəl nyo mo sən nyuwa kilamɔ gəm nəngən, a bʊmbɔ. Naan nyuwagəmi namfəng nuwo la jou jangajəli nuwo nyuwanle. To gə be yaɓɔ nyuwa kale, bwangkale dəng dəng kabɔ yale yabɔ tuwolkale nən kwan. Kabɔ yale yabɔ galkale nən kwan, galkano jə bwantən nən kal nən kal nən kal. Ka jə yale yajə gwikale nən kwan be kowa bwangtən gola gəno, kowa bwangtən gola gəno, kowa bwangtən nə gəno, kowa. Bwangtən nəgəno. Yadda mun nyim bə gunəmi haka də gun tənoi nan galkani haka, na jəjaləni haka. To kaa kowa. Nən kal gəno kabɔ yale yabɔ doubkale nən kwan, kabɔ yale yabɔ makale nən kwan, be bə bwangtən gola komai jəl dəng dəng dəng. To dʊʊmɔ mwebən mwebən gə be kan jəlale kan jəlale kan jəlale ko dəm kang muno ke duto dou jə nəle nyo, dʊʊmo a jəlabo ko dəm kan jəlale <hesitation> Na nyuwan gɔ mo dou jəlle mun kuu kuule nuwo nɔɔligɔ nuwo naanle m dʊʊgɔ nuwo dou jəlale n be kusa jəbɔgi gə mɔ kuu kuule babu. To dʊʊmɔ nə shawaragɔ be bɔ bwangtən komi be bwangtən dəng dəng dəng dəng ka yale yan mubale nən kwan, jʊ dʊʊmɔ suwa bən digəni.